اسہ وختس ننا مُچا خاندان نن تیار مسُن نن پان کان مچہ پیشن سیل و سواد ئس کین۔ تو نن کُل خوشی ئٹ خضدار نا علاقہ بھلونک آ ہنان۔ ای بھاز خوش اسُٹ انتئے کہ ننتو اوار کنا ہمو ہمسر سیالاک اسر ہرافک کنے آن بھاز خڑک او۔ ای اوفتتو اولیکو وار پیشن ہناسٹ۔۔ نن بھاز خوش اسُن ۔ ہموڑے ای او کنا سنگتاک برنج ئس کرین۔۔ نن ہموڑے بھاز زیباو وہوکو دیر ئس خنان ہرانا رنگ اُستے بھاز وڑاکہ۔ نن کُل توسُن ہمو دِیرے سیل کرین۔۔ اوڑےنن چاء بھی کرین اور نمے خبرے کہ چاء ہخدر انسان ئے تر وتازہ کیک۔ اوربھاز اندنو بندغ اریر ہرافتے چاء نا وجان کاٹم درد مریکک۔ تو نن اوڑے چائے بھی کرین کُنگن بھاز مطلب بھاز نن مزہ کرین تو ہمو سفر کنکہ بھاز یادگار مس انتئے او سفرا ای ہناٹ تو کنے کنا علاقہ نا انتاک درختاک کنے کنا علاقہ نا دیرک یاد بسر ہرا وختس اسکہ تو ننا ہرا علاقہ اے اوٹی درختاک بھاز اسر اوٹی سوفک اسر اناراک اسر اور داسہ ہمو وختے کہ (وائس)ہمو علاقہ ٹی ہچ افک نہ درخت ارے نہ دیر ارے (وائس) وہوکا جوک اسر تو ای ہراٹائم اے جاگہ ئے خناٹہ دیرتے تہ خناٹہ وہوکا تو کنے کنا علاقہ نا دیرک یاد بسرہ ۔کنا علاقہ نا ہرا دیرک اسر ہمو کنا اُستا بسرہ کہ اوڑے ہخس دیر اس ہخس مطلب اوڑے ہخس درخت اسکہ ای او درختاتے خناٹہ اوفتا اناراتے اوفتا سوفاتے کنا چُنکی بھاز جوان گزرینگااوڑے تو مشک اسر تو مطلب ہموکان ای تینا علاقے ئے انت کریٹہ سوچاٹہ کہ دا ای علاقہ نا دیرتے اُستا شاغاٹہ کہ او دہن اسر داسہ داسہ ہموختے کہ مطلب اوڑے دیر افک اوڑے دیر نا بھاز انتے ہرا مشینکو ہموفک داسہ انت مسنو خُشک مسنو۔ مطلب اوڑے داسہ خشک سالی برنگ ٹی اے۔ مطلب ہرا فصلاکو ہموفتے کہ بھاز بھاز مشکل اٹ او دِیر ئے انت کیرہ (voice)دِیر ملپک تا تو ہندا وجہ غان ہرا اوڑے درختاک اسر او بھی بارِسُر تُوتاک اسرہ مطلب بھاز زیبدار اسکہ ننا علاقہ اے دور ٹی اور داسہ نا دور ٹی نی اودے اگر ہُرس تو اونا زیبائی ختم مس انتئے درخت درخت ہرا علاقہ ٹی درخت مس گڑا مس تو او علاقہ بھاز زیبدار مریکک زیبا مریکک اوڑے بندغ اوڑے ہندن تازہ مریکک لیکن داسہ ہمو علاقہ غاکو ہرافتے ٹی دِیر افک دِیر ختم مس دِیر بھاز ضروری اے ۔دیر ختم مس تو آہستہ آہستہ مطلب او علاقہ نا زیبائی بھی ہنا چُٹا انتئے کہ درختاک تہ بارِسُر صوفک ہنار چُٹار توتاک ہنار چُٹاراَناراک تو مطلب (voice) ہندا کنا ہیت ئنا مطلب ہندادے کہ وخت تو ساتھ ساتھ انساناک بھی ہنسا کیرہ اور ہرا علاقہ غاکو اوفتا زیبائی بھی ہنسا کیکک تو(voice)مُست ئنا ہرا بندغاک اسراوفتے بھاز شوق اسکہ ہرا ننا بھلاک اسر پیرہ غاک باوہ غاک اوفتے دا گڑانا شوق اس تو اودرخت خلکرہ دیرک اسر جوک اسر ہندا وجہ غان پارہ کہ بزرگاتتون (voice) مطلب اُرا نا برکت بزرگاتتون مریک ہرا ٹائم اُراغان بزرگ ئس ہنا تو او اُرا ٹی سمجھو ہچ مفک او اُرا ویران مریک ہندن نن تو بھی مسک تو ہرا ٹائم (voice)پیرہ دا دنیا غان ہنا تو اوکابعد آہستہ آہستہ انسان نا اُرا نا زیب بھی ختم مریک انتئے ہندا ہندا ہیتے کہ ہرا مطلب اُرا نا بھلاک مریرہ بزرگاک مریرہ او اُرا نا زیب مریرہ تو ننا پیرہ ہنا تو اوکا پد آہستہ آہستہ ننا اُرانا سمجھو زیب ختم مس برکت ختم مس پیرنگاتتو برکت مریرہ بندغ ای تو کنا ہندا خیال اے کہ بندغ تینا پیرہ غاتتو بلہ غا تتو ہمیشہ تولے وخت گزارے اوفت انتئے او ہمیشہ مروفس زندگی ہندنو چنکو گڑاسے ہندن زو ختم مریک انسان ئے خبر تمپک تو بہترے کہ نی تینا باوہ پیرہ لمہ بلہ دا کل تو تول وخت گزارے انسان بھاز قیمتیئو گڑاس مریک نی انسا ن تو تول وخت گزارے اوفتے تو ہیت کر انتئے کہ مطلب او ہمیشہ مروفس نے تو انسان دا سہ ہندا مصروفیتاتے ٹی دا بھاز انسان ہندن انت مسنے ہر گڑاٹی تو او تینا لمہ غاتے باوہ غاتے داسہ نا ہرا چناکو او تینا پیرہ غا تے تو اسُل ہُرپسہ لمہ (voice)پیرہ غاتا خیر سے اوتینا باوہ لمہ تو بھی وخت گزارپسہ تو کنا ہندا انتے کہ تینا بندغ باوہ تو پیرہ تو وخت گزارے اوفتتو رہینگہ اوکان علاوہ مطلب خوانے کنا ہندا انتے خیالے کہ نی تینا عمرے تینا زندگی ئے خوشی اٹ گزریف ہمیشہ نی تینا بندغاتتو تول بندغ بھاز قیمتیئو گڑاس مریکک آ بندغ نا انتے قدرے کرک اور (VOICE)سیالی کر رشتہ تا سیالاتاتینا ہن سیالی عزیزی مرے گڑا ہرا مُست ئنا دور اسکہ او دور ٹی سیالی عزیزی اسکہ او دور ئس بھاز جوانو اسکہ اوڑے خوشی اسکہ (Voice)اسٹ نا برام مسکہ تو ایلو مُچا علاقہ مُچا خاندان اونا اُراٹی مُچ مسُرہ تو او بھاز مزہ کریرہ اور داسہ نا ہندنو وخت سے کہ ہرانا اُراٹی برام اے او بھی ہُرک ہرا مطلب پیسئی اے ہرا چائک کہ انتے لالچ کیرہ ہمو حسابا بٹنگرہ ہمو حسابا انت کیرہ مُست ئنا ہندن اسکہ کہ اسٹ ایلو ئے پاتوسہ ہندن اسٹ ایلو نا اُراغا ہنارہ مرکاک اسر تو مطلب کل ہموڑے مُچ اسر اوڑے کرنگ اس اوفتے تننگ اس اوفتے خبر تمتوکہ کہ ننا اُراغان کسس ہنانے ہنداخس مُست جوان مطلب مُست ئنا بندغاک جوان اسر (voice)ننا باوہ پیرہ مطلب او جوان اسر اور داسہ نا ہمو بندغاکو لیکن بدل مرسا کر انتئے کہ داسہ نا نسل ہراکہ ننا نسل اے او تینا لمہ ئے تینا باوہ ئے سیالی عزیزی آن روکھیک او سیالی عزیزی کرنگ الیپک تا تو بہترے انسان سیالی کے عزیزی کے اسٹ ایلو تو وقت گزارے (voice)اسٹ ایلو تو ہیت کے مطلب انسان ہمیشہ زندہ مفک تو بہترے کہ نی انسان تو وقت گزارے انسانے ہر بندغ کبھی کسان بندغان تو نفرت کپہ انتئے بندغ نا اِرا دے نا زندگی سے پدا نیکہ دا ارمان جوڑ مریرہ ۔ کہ نی اودان نفرت کریس او دا دنیا غان ہنا تو بہترے کہ نی ہمیشہ تینا زندگی ئے خوشی اٹ گزریف اور مُست ئنا ماحول نا حسابا گزریف تہ ہمر کہ مُست ئنا اسکہ اِرغ کریرہ دیر کریرہ اوکا پد اسٹ ایلو نا اُراتا ہنارہ توسرہ اسٹ ایلو تو کچاری کریرہ اسٹ ایلو لیکن داسہ ہمو وخت اے کہ بندغ بندغان ڈھکیک تینے کسس نا اُراغا بسک تو ایلو ڈکک ڈھکیبو تینے بسک چاء ئس کُننگ کہ ۔لیکن داسہ نا ہندا دورے کہ انسان گڑائے اہمیت تیک لیکن بندغ ئے اہمیت تفک تو ای ہندا کنا پاننگ نا مقصد ہی ہندادےکہ بندغ ئے بھاز اہمیت ایت انتئے بندغ بھاز انسان کہ ضروری اوسے۔ بندغ متو تو ہچ افک۔ تو بندغ بھاز ضروری مریک تو کنا مقصد ہندادے ہیت نا کہ مفت ئنا مُست ئنا ہرا وختاکو ہموفتے واپس بندغ ہتے۔ تینا سیالاتے تینا ماما کاکا اوکا علاوہ تینا تاتہ غاتتو تینا بلہ غاتتو ہخہ مُر ئنا رشتہ غاک مریر کل ئتو سیالی کر کل ئتو ہن تول ہیت کہ خاصکر کہ تینا باء بھلا باوہ پیرہ دافتے اسل انت کپہ انتئے کہ پیرہ ایلو بلہ ہندنو گڑاسے او او بندغان ہندن کارہ بندغے خبر تمپک اوفتے تو وخت گزر اوفتو تول اوفتتو ہیت کر او اوفتان مُست ئنا ہیتاتے بن کنا ہرا پیرہ اسکہ تو نن اوتو توسنہ نن اودان مُست ئنا ہیتاتے ہرفینہ گڑا او ننے پاریکہ کہ نن دہن کرین دہن کرین مُست ئنا دور ئس بھاز گچینو اس۔ اگر ای مُست ئنا دور ئے اُستا شاغوہ او ہیتاتے بنوہ تو کنے فل مطلب ای بھاز غمزدہ مریوہ کنے فل ہوغنگ ئس ہلیکک کہ مُست ئنا دور ہمہ ختم مس داسہ داسہ نا تو زمانہ اے مطلب کل آن خراب انگا گڑا داسان نا دور ٹی ای تو پاوہ موبائل اے ۔اتئے او بسک تو کل ئے ختم کرے رشتہ داری ئے ختم کرے مِلنگ ئے ختم کرے مُست موبائل الو تو انسان اسٹ ایلو تو ہناکہ سیالی کریکہ اسٹ ایلو تو ملارہ اسٹ ایلو تو ہیت کریرہ داسہ موبائل پائے ہرکس بیمارے ہرفوٹ ایہان تہ مُر آن بس۔ موبائل ئے مطلب داسہ اہمیت تیرہ تو مُست اوگڑا الو تو مطلب انسان سیالی کریکہ عزیزی کریکہ اسٹ ایلو ئے دوست تخاکہ داسہ ہر گڑائے اوکا اوڑسکان فون ئس کر ہرف بس جان چُھٹا ہنپسہ اسٹ ایلو نا اُراغا سیالی کپسہ تو کنا ہیت ئنا مقصد ہندادے کہ سیال عزیز بھاز ضروری اے ۔انسان سیالاتتو تینا سیالی کے باوہ پیرہ غاتتو تینا تولے ہیت کے انتئے او ہمیشہ زندہ مروفس تو انسان بھاز قیمتی اے او ہندن کائک انسان ئے خبر تمپک تو کنا مقصد ہیت ئنا صرف ہندادے کہ نی تینا ہراکہ نا اُرانا بندغاکو خاصکر کہ نا باوہ پیرہ غاکو بھلا کو بلہ غاکو تو نی اوفتے تو تول نی اوفتے تو کچاری کر اوفتان مُست ئنا ہیتاتے ہرف تاکہ ننا ہرا دا انتے مُستی ختم مف۔ او چلسا کے انتئے کہ نن ہرا داسہ نا نسل اے تو داسہ نا نسل تینا باوہ پیرہ تو تولپسہ خاصکر کہ او تینا بلہ مطلب غاتتو تولپسہ تو او اوخس ہرفپسہ اوفتے اوخس مطلب انت مفک علم مفک کہ مُست انت مسنے مُست ئنا دور ٹی انت انت مسنے او ہندن انت کیرہ کہ مطلب او داسہ نا انتے ہرا دورے او دادے بھاز اہمیت تیرہ مُست ئنا ہرا ہنینگا دور اس گچین انگا دور اس او او دورے ہچو انت تفسہ تو گڑا او ہرفپسہ اوفتے گڑا خبر مفک کہ مُست مُست ئنا ہرا دور اس او ہخس زیبدار اس تو اونا بارسٹ ہرفپسہ گڑا اوفتے خبر بھی مفک لیکن کنا ہندا انتے کہ داسہ نا تینا ہرا باوہ غاکو لمہ غاکو تینا اولاداتے ہنا انتے کیر کہ نی تینا باوہ تو ایلو تو پیرہ تو بلہ تو تول پیرہ تو بلہ تو کچاری کر تاکہ اونے مُست ئنا احوالاتے تیر کہ مُست ٹی دہن مسک مُست دہن اس دہن اس مُست ئنا ہنینگا وختاتا پار نیتو مُست ئنا اگر نی ہنینگا وختاتا بنسہ تو گڑا انسانے سکون ئس ملک اک ہرا ٹیم ٹی مہر اس محبت اس اِننگ اس برنگ اس داسہ ہمو وختے کہ نی تینا مطلب سیالاتتو سیالی کپیسہ نی ہُرسہ ہرا پیسئی ہرا زیبدارے نی ہمودے انت کیسہ ہرا غریب اے ہرادے ضرورت اے ضرورت مند اے اودے نی ہُپیسہ داسہ نا ہندنو وخت سے لیکن کنا انت ہندادے کہ نی کل ئے اہمیت ایت انسان ئے بھی اہمیت ایت تینا اُراٹی ہخہ بندغو تینا سیالاتو سیالی کر مطلب کنا ہندا انتے۔